Toh!! ba wa yanda ndike zhamta zhamdang asi nda nyi masi ndike nga dug tughti mudang. To masi kuranje ai masi anje zhum zhum zhum bawa, bu nganasinga njeelhang masi anje ndike chem ka ƙakinda ndi ndi biki chrisimeti. Nah ke sarchi ndike ghaki masiye mbu larji ngan, hakime ku daba ku danarem, nu mbu larji ngan. Hakime ngah nu̱ to kab njim nduke vurki zhire mbe masiya chin ka danaki larji ngang na chem ka kanda masi, ndi biki chrisimeti. Masi anje ndi ke nang ƙya masi ndi ndi ndi makarante ba wa mbu tun wayi mbu tun wa da shogari makaranta sarchi ngur anje ndike ka duma ki dung dang za nang ɗa sarchi masi. Masi nguranje ndike tun ka dumaki. Ko kuma tu̱n tun yen tu̱n ndi vanu, tun kana wa shenu ɓari mas maa, ba wa to ndi nyezo ku, ba wa to ndi, njim ndi ke ta ndolarang, wa ghurti baro kab masa nje wan ngan. Yang mbu masi ngan ba anje ndike nga njelki, nga njel masi ndi ndi biki chrisimeti, nga njel masi ndi makarante, nga njel masi ndike to ka dumaki shirang to ndi rabto ku, ko to ndi ghurti baro ku, ko to ndi nduki ndike ta shim dang maghi maghi mbe wa kyi gurr ngur wa gwaro mbu har mbu viti larji nang aa to ka nduma gwa ƙye shiri, ko ta gwa lhunar shiri, mbu ta gwa to ka duma ƙa masi nguri to za wanji fa kyi ndike magham shiki ya, yang nga shim masmi nang chelle waro ndi ndukki waro kokuma rabtoku. To kap mbu masi ndike nga njel ki san kunung ndi nang ba wa shenga nga dat masi ndi biki chrisimeti. Ghaa kume kyi ndike ngazuki nga dat nang ƙya sarchi ndike. Chema kor yen kyi ndike masiya a ɓaki mbu larji nagn kume ngah, kume to kume kab njim ndike virki zhire mbe masiya ke ndi ɗana larji, so masi ndike nang ɗan masi ndi christimet ndike chema kor nyi yin kyi ndike masiya danar ndike shiki yerem mbe har mbu viti larji nang. Nga dat nda ha kume, kyi ngura nje zhum zhum zhum zhum ndike shirang me sarchi nang, mbu ngah dat wa, fuda ngur mbu ngah ɗuma kon nyi yinan to kana aa nga ɗa duma viri ko kuma nga ka duma bara maari tang ndi a ka bu gwa banga ko kuma ka bu <hesitation> rapta. Mbe sarchi nang ɗa sarchi masi ndi ke to ka duma gwa ah kab iri nye zum, kap poni nye zum ndi ndike ta shim ndang ndi mbu ta ndi mbu rabti bu gwaa waro, mbu tana ƙyinike ndakyen ndi sho wa, to ka duma yir ka bu rabtoro so na ka hama ba kab ƙyi ndike ta shimdang mbe masi nang to ka duma gwarang. <noise> Bu ngah yi kon nyi, fuɗa nguranje nike wa mbe masi nang masi ndi biki chrismetyang yang kyi ndike kuma tang sake dat nda ha kume sarchi nguranje ndike ko kuma mba mbe sar mbe masi nang to ka duma gwa aa nga vindam ndi ye zum ndi banga rabta a ɓa ndi barang njim nang a ba ndi baran nduki hang ku